Ja kjin tkuya nima tjin nima xine tjin nima xi ijin xi b'e xu xi be'e xuta nimañande nde kuacha tjin nima xuta jmíi tanga k'iají bakinre xukunga chine ja kja'e kja'echa chine ja kjin tkuya nima tjin nima xine nima nanguiña ku nimañasa ja machineju niñuchi machineju niñuchi ma chineju naxachi tsa nijmá ijin chinet'ajo kui nimachi tsa tjiuña nima- nimá ma ña'áya ku ijin ma chinejo ja nda chine nguije kui najmíi nda chine ijin nimá ku ja xutañása ja tu'eya tsikja'ají ngat'a machjen tu'e machjen nga tjinña t'ae nga mixi chi'in tjinña ku ja basenjunñá ijin xan taja minchyajo ijin tjiaba'e mí ijin ya nimaya ndekuacha nda tjiaba'e- tjiaba'e tsanga kucha kjima ijin tsa- tsa ijin kjifa'ari tsa kucha kjima ijin xuku yajori tsa unri ku ma nixú tjiaba'e ya ja nguije tkuya ijin ma nichjen xuku xi m'í ya nima ja kui ya nimasa ja machá nga nitjin julio junio tjin nga- nga kjia nga ja tjin nima ayi nguje tkuya nima tuchuba b'éjí nimasa b'é ijin xuku nima xine n'ñújíma tjin Ja ja kjifetje ya nima xine kúi ngatjen nanguiña tanga nima xine ndá chine nda chineju nguisajira tsa niñu asuasuchi kuitju ja kia ijin nitja ja nda chineju niñu asuasu nuisaji tsanga naxachi tjiminchyare ja nda chineju ijin chinet'ajo tsa ijin yajo tsa mí tji- tji ijin tji chineju nima ayajnunde ku ja ijin ja nda nguije kui najmi ja nda basenjuña nguisajira nga najmíña mí najmí xi chine ja ma chjabe tsanga tjinña jo jan nga nitjin'e nima ja ma ninda nguije tkuya ijin nguije tkuya najmí ngat'a'e nima ayajnu ku ja